صراحة أكثر شيء رومانسي شوفته كان في صديجة لى نظمت مفاجأة لزوجها بمناسبة ذكرى زواجهم، <hesitation> جابت له هدية خاصة، قام <hesitation> وجامت بتحضير العشاء في مكان هادئ، وكمان هو سوى لها مفاجأة وجاب لها هدية، كان موجف بسيط لكن ملئ بالمشاعر الصادجة، حسيت بالحب و والجمال فيهم والله.